Mimi <hesitation> nakuwa nkasoma, mimi ni mvivu wa shule, lakini uvivu wa shule mi nnao lakini mambo ya michezo <hesitation> naguka mimi, <hesitation> na kijiko ku nantuwazia, nacheza mimi na kwanza hata kama kekuita shule lazima nibasigwe, mwaimu ambia mbasane lilian kwaiji nipoza shule kwa sabu uyo ni mwana mi michezo lakini kwa akii <hesitation> kihada nne, haya <hesitation> <noise> kija <laughs> basi <hesitation> aya mgeni shule, basi shule kuna mi ni mvivu, najifanya naumwa, basi mi tuna mwaimu yetu uyo, mwaimu zakaria, <hesitation> lazima atibase, basi nina mweziwangu atangwa meri mubwana, yote kasoma sada sadina, wasi katiita shule, tukasikia huko, mutu siomema sila silieti huo, tikasikia musitambaa, mwaimu uyo eza, taguka sie, tenda kofisa, tigenga kutenda, ni kwei ndie mwaimu zakaria asya hukohuko tuko sikitu, kwa sabu ni eti wavivu, kieda koti la mbata ita shule, tikaboko kambia laleni chini, tatwegwa ngoda za matako hizo, kana mwana kivyee mwaimu uyo wala mwana kigosi, tasogwa kama za matako, haya nina wanangu nao, wanangu, <hesitation> wanangu kuwa ni wanaawaidiana na bibia shule, na kasoma hayo kabisa, wasoma shule ya sekondari huko magia lakini hana bidii ya shule, waita shule kwiki, wanangu wose wanabidii ya shule, lakini zukuu <hesitation> kuna mzukuu mwei tanga mjato, <hesitation> kwita shui kaita kia kampumza, sikwene na mto za mkono, namba sa nakuwaga mwaimu mkuu, na namba zako namkuu, namba mwaimu mtu hakosiwe, amba basi ukauwe nendavyo nimtoe, wasokohauka, basi akaniduangoda. Akantoa, nami toa, mwano kabisa, mwama <hesitation> mwanu mwanu, basi mweke mweke mweke, nsukuze endelea kumtoa nieke, akaeka kumtoa, lakini sa kipo endeleana na masomo lakini hatukuwa imara bibia amasomo, lakini nkawaambia je, hii sasa nawaambia jee? maana sasa mwana wa kusoma kama ni we mtuhu we itanguaba hela <hesitation> mpaka mwitaka muda wa shule, mpaka najaribu kwa mtendaji, nda <hesitation> kushtakiwa kwamba <hesitation> mwanako hakwenda shule <hesitation> mwambia mwaimu basi kama hakitaki shule basi, <hesitation> kesha mtihani kesha ovyovyo tu ili uwe ufeli usiwe vitana, wedamwana kagosovyo vyo kwei, sai sasa mpaka sasa, azugha lakini hawatuhu, <hesitation> kuna watu wenye hwendelea kuna mtu unamwambia wesi kutongea wenzie, sasa <hesitation> mwenzio sasa wajuta, mwenzio sasa chuo kikuu, asomea mwanasheria, lakini asumbuu kamanitisi wamanasi, kuna mtu kasomea na sisi na zutu hiso alisomea uanasheria, namba <hesitation> faida inakuwa niakusome, kwa mlanga kama kusoma, ni elimu ni <hesitation> urithi, maana anayesoma kapata urithi mkubwa kuliko anaelima hata shamba <noise> kuliko kulima hata munda, basi wakaa lakini hasa wizu wangu kusomaa, waendelea, wengine wanake wakubwa na ngine zao, ujue ni wa chuoni wakumwa hao siokumu kwenda kusoma wazuura <noise> mie kwei, kusoma, baada ya kusoma tukaenda kuita songea kuda na muma angu baaeda ya kutegulwa, na muma angu kekusoma bana, nikaboko kwa vile muma angu ni mtu ambaye amenikana na cheo, akambia hivi, muita mkazi asomee uaimu, <hesitation> nafasi hii dakikosa kwa sabu amke kusoma lakini namba kama nikisoma najuta sasa, kama nikisoma, si zamani kipata we kozi wamwuezangu nafasida, alipata ei kwa sabu ya mbwai yakisokusoma, najuta kwei, nikajuta, <hesitation> kama nikisoma si zamani mi mwaimu, sasa nki kusoma, sa nafasi ki kosa ya wami, basi kumbe kusoma kuna faida ndo maana nawaambia wenetu somani, kusoma kuna faida, ukasoma hata ukiingia ofisini, kusoma kwenye si kusoma ukaboo fomu foo, ka ukuboa fomu foo kufeli kama nkama kubwada saba, ukazani uboo fomu faivu, uboo fomu siksi, na fomu siksi pia upasi, ukiso upasi pia wazuo, mkazane jamani, hawa hawakubaki yao nawembia, <hesitation> hao ambao hawakusoma, wakumwe nawashauri, wakumwe madureva, <noise> waendesha magari. Wakumwebana wana viveo sasa, ni wazuo nawashauri lakini sasa wakumwobwa bushakazi hotelini kwa sabu <hesitation> hakusema obusakazi hotelini lakini ana vigosi lafendichwa ako na mkimba yao ambaye ni dureva wa fundishwa akumue sasa madureva waite mpaka kongo, napata hela zao za kutumia, awakumue ambao wakikuzua wasua hakaya lakini pia nawashauri kwamba mjiyone waendezane hata kazi za hotelini hata kazi za ndani ambamo hamna kusoma andzaini mngesoka kazi za ndani hata za hotelini mpatemba heenhea hakuna hawa wa mwaimu wala wa mtaa hoteli we si utamwomba utangwahea